दिखाओ शावर लिवाओ और नहीं लिवो एक बहुत बड़े अन्तर होत है। काहे के मारे शावर में तौ एक ऊपर एक फब्बारा लगो होत है। बही फब्बारा चल जात है। तौ ईमें पूरे सरीर पे पानी फैयिल जात है अपने आपही। ओ हुमे लोगन को सिर्फ पानी अपने सिर ते हटाएबे होत है। और हाथ फिराएबे होत है। और शावर लिवे और नहाएबे में नहााम में हम लोग मग्गा ते खुद अपने ऊपर पानी डालत है। लेकिन जब बात गरम पानी की आई जात है। तब नहिबो और शावर लिवो दोनों ही मजा वाले काम है। काहे के मारे नहाएबे में का है। की गरम पानी और ठण्डो पानी मिक्सचर बनाके बाई मिलायो लवाओ। और ओकर बाद अपने सरीर पे दाराओ साबुन आबुन लगायिके धोई लेबाओ। लें शावर में ऐसो नाई है। शावर ए तौ उपाए से गरम पानी आईये और तुम हे मग्गा बाल्टी इन सबकी कोई जरूरतौ नाई है। अगर हम पे पुछी जाए तौ हम गरम पानी को शावर लिबो ज्यादा अच्छो मानिये।